Zaho zany lafa mivily enta, aminy fivarotan-dehibe reñy, mivily sakafo zay, mivily jabo, añy ho añyy limy añy karazan-draha viliko, satria aho tsy mivily raha maro fa laha mivily aho zay, mivily aho voamaina, mivily aho traka, zara aho la mivily hena, mivily fia, mivily sipagety halavanizao.